Allor <hesitation> in questo momento m' piacess 'a realizzà 'o sogno d' 'o Giappon, sicuramente. È 'nu posto <hesitation> che non lo so, ha la sua bellezza, ma mozzafiato sincerament. Penso ca foss affascinante sicuramente Tokyo come città, <hesitation> non lo so, m'affascina la sua energia, l'innovazione tecnologica ca tenen e però contemporaneament m' piacess anche immergermi, no? Dint' 'a tranquillità, con i suoi templi antichi. <hesitation> Mi piacess, non lo so, e ji 'a verè i giardini giapponesi, 'e loro tradizioni culinare. <hesitation> Tipo che ne sacc, il sushi, ste cos accussì ca comunque m' piaceno tanto no? <hesitation> Secondo me nu post dove, secondo me 'a storia e 'o futuro si mescolano. <hesitation> Un altro posto ca teness proprio nu suonn 'e c' ji, foss proprio New York, chest è poc ma sicur, m'ha semp affascinato, non lo so, a partire dal Central Park, 'o Brooklyn Bridge, o soprattutto 'a Statua della Libertà. <hesitation> Si t'avesse dicere New York 'o pecchè, nun t' 'o sacc dicere, però t' pozz dicere semplicemente che è semp stat 'o sogn meje da creatur no? Sicuramente 'o periodo dell'anno ca m' piacess chiù e c' jì foss 'o periodo 'e Natal, che nevica, a verè l'accenzione del famosissimo albero. Poi vabbe ci stanno tanti ati post, no? M' piacess glì 'a verè Miami, <hesitation> oppure inizierei a spostarmi verso 'o Brasil. Tutt sti part accussì. E <hesitation> ho tanti tanti sogni che piano piano speramm sulament 'a de 'e realizzà.